لا طبعا، أنا ما ودي إني أكون سمكة. ليش أكون سمكة وأعيش في البحار والمحيطات؟ وكل خمس ثواني أفقد الذاكرة؟ حن كذا أفضل بشر، الحمد لله. ما نبي نكون سمكة ولا <hesitation> ثعلب حتى-ثعلب البحر، البشر أفضل شيء. والله كرمنا وخلقنا كذا. ما نبي حنا السمك، راضيين بحالنا ووضعنا.